Binu eyangye ngi'ngye byebisoro ebya ngasagha omwa bwomezi bwaghee keghe ngindikuha nekyerireberyako habwaki ngabisagha ekyerimbere kutse ekyokubanza ye mbwa nibanene abanzire esyombwa omwamaka yeee sikalhinda beithu yangye ngasaghayu habweribya, ewethu neyiba abya awithe embwa embwa, embwa yabya iyinanyasi inanganasatha nayu beithu inaaa inakakira eribohasyo omwithungyi inakasibohola omwa kiro, kiro kighuma nabya na munywani waghee, embwa of course inayinyi Nabere ingahikaho embwa yamasemba yamatwa olhujeghere yikanza erinyirya yamambikako yamandeki iyo muyathakiminya ngoko yabirithwa olhujeghere ghikanyihulhukirako erilwa nobo esyambwa munasiha ekitsumbi kandi sindyanza eriseghera hakuhi nayu, nobuyangaseghera hakuhi naghe ngabya ienganasi indi esaha eyoosi yangananyihindukira, ngabya engibuka nerilya omwa bwana esyambwa sabya munywani wghee iningasisagha, so namabirikihikya bukulhu namabiryasa ingakibana ngoko embwa ni banene abanzire erikalha nayu beithu yangye nabirilhemwa eeeeh ekyo kyekisoro ekyanangahayo.